Injo nakke punna sampang ta ele i nu biasa iya injo ku kanre punnatala saingi taua la baju nasi kuning ataukah nasi goreng intu mae biasana dumpi-dumpiji, injopun dumpi biasa kuhalli ri pasaraji, nipasinungmi injo ere bambang, injo ri biasa ia kuhaju teh, injo punna ni hajui teh ya nipallu nak erena ni pa rere, tapi punna nu pa re kaleama iya tania sangga dumpi-dumpiji ku kanre, biasa injo mae a nitip ri tau lampaia pasara anu gado-gado kah, nasi kuning intu mae, yang penting rie bonena battanga iya sampang ta ele, napa punna la nganre alloa iya biasaku iya nganre ayam geprek, injo geprek a biasana nipakalohe naung ladanna ka iya to ji injo nakke kuangai, nampa punna nganre geprek biasana kunjoja ri kampus, kah kunjo tokki isse biasa sampang ta alloi ri kampus a jadi punnapa reki tinggal ni pesan mami, injo kutte geprek a lebana kapala tarigunna ternyata pale batena dahu terigu nalle memang naung nalle napata tampu-dampulu, jadi punna kuttemi injo nahaju, nalle napassapu-sapu asemmi injo naung tarigua, nasaremi naung <hesitation> masako, nampa nasanggara nampa nahidangkan todomi ri paranna tau tapi iya to mi injo tarigunna, injo hargana geprek a ta sampulong tallu sabbu serre porsi. ta sitau injo, tapi punna arrakki tambai kanrena lima sabbu, injo punna bangi i nu biasa ia kukanre iya mieji kupasicampuru kanre, injomi apa naku parallui ku pasicampuru nai bajao, tapi biasa to ja tala nganre bangi iya, yang penting mainga nganre to he punna sorei, tapi biasa a ambaung injo tanga bangi, injopasi nampa nganre, ambaunga injo nganre punna tanga bangi i tette sampulong rua, ataukah tette serre lewat.